केक ली कई प्रकारों नीच, जवा प्रसिद्ध केक ऊ नामंग तच। <noise> पारंपरिक केक, वेनिला केक, चॉकलेट केक, वेल्वेट केक, केरमेल केक, लेमन केक। दो नीपि, फ्रूट केक, स्ट्रॉबेरी केक, ब्लू बेरी केक, रास्प <hesitation> बेरी केक। ऑरेंज केक, पाईनेअप्ले केक, दो नीपि, डेजर्ट केक, चीज़ केक, टीरामिसु केक। क्रीम पफ केक, मुज केक, फ्लेन केक, दो नीपि, विशेष केक, वेडिंग केक, बर्थड़े केक, एनिवेरसरी केक। हेलोविंन केकहुजुगों सूची दु, केक ऊ ए ली सो केक तच।